شوف صديقي هما الخصغوك من العمل واكيد غاح يندمون لان خصغو هشكل موظف مليح وقوي بشغلو وعندو اهداف واطيق يطور من شغلو فهما الخصغانين لا تضوج ولا تزعل وتعال هسه نلقيلك شغل احسن من هذا بكثيغ واحسن مرتبو من هذا.